Lee Portugal ni hamɓe ma ɓe ɗo mari himɓe soosay, ɓe <hesitation> ɓe ɗon mari nyaamndu luɗɗum soosay, kala kala 'daban-daban', ammaaa ni ɓe ɓuri yiɗugo nyaamndu jee mari baafe, bana beegetablesji ɗo, alayyaho, kar'kashi',cabbage be carrots ɗow ɓe biyata ɗum karas be Fulfulde, be bo ɓe ɗo nyaama nyaamndu jee flour, bana nyaamndu ɓe waɗi be flour soosay, ɓe ɗon yiɗi nyaamndu gongomi, ɓe ɗo waɗa nyaamndu diga lesɗeeji feere ɓe yaranaɓe.